हां जो हमर महीना के खर्चा है ओकर ऊपर हमन नजर रख सकत ही। की भाई कितना आमदनी होइस कितना घाटा होइस। जैसे कितना के साग सब्जी लहे कितना के राशन पानी आइस कितना के पिसाई होइस। ये सब ल धीरे धीरे डायरी में नोट करना है और टोटल निकाल के जितना आमदनी होने उतना में खर्चा ला निकाल देब तो बचत पता चलही।